Pa̱ na nɗom ka she irirì mi ko kuma ivəngva̱ na mamyi ka̱ là kashe iriri yi pa̱ na yayi ka̱ nka̱mshi te nnaplà aponzhinan nnap là aponzhinan ta pate, a nyan ko ayi pa̱ iya̱m iga ka̱mshi na pa̱ uponzhinan te anyam ko yi pa̱ uwa irirì ka̱ ishi wo, te ya pa̱ mi rəng pa̱ i la nnap ka̱ pa̱ nnap aponzhinan te i chang ka̱ mi byet i na ika̱m izər á mi mak byet ka̱kul mma nyan ko ayi pa̱ ìrirì va̱ta mmayi ka̱ là nnap ka̱ apal ishishi uka̱mshi vata ma yi ka̱ là nnap ka̱ apal ishishi nwa ndur uwa nyan, uwa uche uwa ova i uwa iza̱ nggo pa̱ kpak iya̱m va na mmaɓu ka̱ muwmo ka̱ ashe apambin ta̱ te uwa ta to nfe nchang là nnap ayesu á mak n ya pa̱ ma ka̱ ləla pa̱ ma chang pa̱ là nnap te mi so pa̱ ko nza̱ lokaci ran nggo ma ka là nnap ko te, chang pe kami mak inu lanap ko te kanag pe nfe pa mak la nap ko te achang ka̱ mi mak n ngga mparəm te ka̱ pal nnap iya̱m ishishi ivəngva̱ na ishi i wop uponzhi ta ka̱ aching fe ka̱ mi mak i na ko nza alokaci ran nggo mi ɗom pa̱ nya ka̱ atak vata wa ma ka̱ nənəm a nya pa̱. Mami ka̱ nəm iya̱m ro ka̱ pa̱ uwan ufe nnap shi ma ka̱ shishi ka̱ atak aro te, baya a halim ichər iga n vate ka̱kul pa̱ sang na igwak mi chit nna ìgwak ka̱ tak vata n na igwak mi ka̱ rak iya̱m ishishi u vata te nshi ya̱m ishi i na ika̱m izər a ɓu nshi yam ishishi i na aruhu aponzhinan i təm ka̱ she ɓu nshi iya̱m ishishi te i na u là chit va pa̱ i nal ka̱ izər aɓo nshi yak shi te i nak onəm mal dər ɓu pa̱ vato te ayi inan yi inan to iyang ngga parəm te u shi nnap nshi ka̱ nwop aɗin aponzhinan te fe iyiyin i ka̱m shi mi mak byet iyi iyam uka̱mshi mi i mak byet ka̱kul a ka̱ shishe na te ɓu ya te chang ka̱ shishe na te ɓuya iya iya ɓu ga ɓu dap onəm vəngva̱ oma shi nnap là le chit ka̱t a to i dak te ɓu là onəm va oma me fa chit ka̱t onəm va fe chit ma i na nkam irəng owan yi ka̱ ko i na nkam irəng owan yi ko ka̱kul pa̱ nnap là aponzhinan te ma là pa̱ ifa te ilà pa̱ lam kak kpak pa̱ nna adok onəm, nnap la aponzhinan ta pa̱ te ifa te iga wanta kat kpak pa̱ ma u ya iya̱m ro ka̱ she ivəngva̱ na ɓu ɗom shi ishi ɓu ko ka̱ she ɓu pa̱ nnap là aponzhinan te a ɗom mi ka̱ fe mak i na nɗom nnap là aponzhinan a mak byet. To ama pa̱ iya onəm ga nya ká̱ marmari iche ya ko nəm o ovəngva̱ nɗom pa̱ ɗom pa̱ ɗom pa̱ ɗom pa̱ ɗom pa̱ na nəm iya̱m ivəngva̱ i ɓa rup ká̱ aɗin aponzhinnan to igbal <hesitation> nnap là aponzhinan a na ka̱ fani a nak te nna nandər ndar a sat mi ka̱ pal shishi na and ko nza̱ lokoci nggo te mi ɗom pa̱ u là ko nza̱ lokoci ga te mi ɗom pa̱ nta nnap whether kakaset a ko kuma a vəngva̱ na ma ka̱ tan mi là, yi kang ka̱ ayi ta ma nɗom pa̱ n te oza̱ wanta so iya̱m ishishi ka̱t te nnap là aponzhinan ta te a ɗom mi mal là shi irirì mi byet and i vəngva̱ ɗom ta ko nza̱ alokoci ranggo te ɓu ta ka̱ kam iəing ko na̱e lokoci ranggo te da̱mshi ɓu ɓu ya unəm uvəngva ready ɓu ya pa̱ na cigaba ka̱ vəngva̱ na ma ɓu ka̱ ɗom nənəm ka̱ she ntəm ɓu pa̱ ka̱ so ntəm fe lam shi ntəm nnap nlà ka̱ uponzhinan te a mak byet nna nante mmayi oro ma iga na ishi yi pa̱ na i ɗyang nnap là aponzhinan ovan bwakan i ɗyang nnap nlà aponzhinan ovan bwakan nna nante ko uza̱ alokoci ranggo te iya chə iya iga church pa̱ na iae ga iza̱ va ma ka nɗyang ko ya iza̱ va̱ ma ya ko ka̱kul yi ka̱ nda ta̱ ya ɓa pa̱ asa̱l ngga lum. A ladi vate ka̱ kwakwa ka̱t iya̱m va̱ ɓan ka̱ lum njur har ga ta alum a ka̱ fel te mpak pa̱ na va̱ ka̱ iya̱m vəngva̱ iya ko ka̱ she nzhi aponzhinan to ngga shizhi aponzhinan ta na ka̱ nfani na ka̱ nkamshi na ka̱ iya̱m ivəngva̱ na iya ya i na yi a te mal pal ka̱m na i nəm inok ka̱ nvəngva̱ na mmayi ka̱ nənəm ko a ka̱kul inan pa̱ te i ka̱ shiyi pa̱ makmak ama aya pa̱ ukum nnap nlà aponzhinan to ka̱t te inəm ka̱t ama wa njim te ivəngva̱ chang ka̱ mi pa̱ makmak ta u shi na nshi iya̱m ishishi vata ka̱ ga aɗin aponzhinan nwop aɗin aponzhinan ka̱ fe nnap là aponzhinan.